ആജിപന്നഗ മനസീഗു <hesitation> മസ്ത്। സന്ഗയഥില് വര്പദു ശദ്രസ ഭാരഥിയ। സമ്സ്കുഥിദു ആജി പ്രബല രുഛിഗലു ഉന്ദു। കഹി, കാര, ഹുലി, ഹസി, തുപ്പ, ഉപ്പു, ഉന്ദു। ആഹരദു സമഥോലനു ഹോജപ ഉന്ദു। <noise> ഭുക്ക ശദ്ദര്സന ഐതു ആജി ദര്സനരുല। നിയമ <noise> വൈശ്യ വൈശേശിക। സക്ശ യോഗ വിമന്സ വേദന്ത അന്ദു ഭുക്ക। ആജിദിനഥ ഭേലേദവര ശത്കോന ഭൌതിക। ഭുക്ക അന്ജപുര വിസയല ബര്പുന്ദു।